Dra mbo tsy tonga ny ririny dafa manango hany maro i, manango hazo i, agnonony ao ny kivoavoandraha hainy hohany io ka lafa tonga amizay ny fotoa ny ririny igny lafa tsy miboaky i, lafa tsy anango hany koa satria i fa mana.